Qushlar nafaqat yerda, balki parvozda ham aloqa o'rnatishlari lozim va bunda ular imo-ishora, tovushlar va qichqiriqlardan foydalanishadi, bu orqali ular xavf va ozukalarni maʼlum qilishadi.